Sudenin adha ishian birria adhaan toko thaa moghuu sagaleathi moghuu suun sagale sunnen mara wonn berre ishia khabdhii eee akhi kothubulaf iyo kanebula sheree ishianen birria medhu sammer yedheni luisia iyo Christmas esther iyo karafuu gisger yedheni eee huji ishian midhasathinen lila huji kasabasitthi aminen mzikiinen Lila fan jirthi mambo culture thanen muhimu kethee lila fan jirthiye